जब कोई वेक्ति को दिल तुटी जायते होगा, दिल का कित्ता टुकडा हुई जाएज। और वो इतनों मायूस हुई जाएज। क्योंका अपनी जिन्दगी जीवना से भी मतलब वो नहीं रहती हैं। उम्मेद की मैं ये ज़िन्दगी जीयू। पर कुछ जीवन मा कुछ ओखा रहा मिली जायेज। या कोई ऐसा दोस्त मिली जाये। जो की ओखा एक नई दिशा और एक राह दे दिखावे। जेखसे उका जीवन माँ उमंग आवास। और वो नई जिंदगी जीनू <hesitation> चालू कराए। और <hesitation> वो जो ओका जीवन माँ आवे। ओको वो बहुत सुक्रिया अदा कराए। की वह हमारा जीवन में यो आयो। तो महका एक नई दिशा दी। महका एक नई राह दिखाई। और मैं मतलब वो एक नई जिंदगी शुरू करा जायी।